إذا ما تقدرين ترقدين وتحسي بصعوبة في الرقدة، جربي تخففي المنبهات مثل الكافيين والسكريات قبل موعد الرقدة بساعات، وحاولي تقللي إستخدام الشاشات الجوال أو الكمبيوتر قبل موعد الرجود، لأن الضوء الأزرق ما يخليكي ترقدين بسهولة، كمان حاولي تحافظي على وقت ثابت للركود، يعني تروح للسرير في نفس الوقت كل يوم، وآخر شي جربى الاسترخاء، لأن التنفس العميق والتأمل يساعد أن عقلك يهدأ ويحسن نومك.